Po, osht e vërtetë. Kam menu ni kohë t'gjatë me ndrru vend edhe nuk disha se ku me shku edhe kjo, tash kjo mundsi po m'doket e mirë për me nisë ni kapitull t'ri edhe me pa diçka t're. E di që ka me qenë pak sfiduese po jam shumë e lumtun që po ndryshoj vend.